Valla oyununa bağlı. Bazıları yararlı bazıları, açıkçası mesela savaş oyunları, ee, çocukların içindeki, ee, o, saldırgan şeyi yok ediyor da olabilir. O açıdan faydalı da olabilir ama, ee, daha yaratıcı bilgisayar oyunlarını kullanmalarını ben tercih ediyorum valla.

Nalçik'te yaşamak isterdim çünkü orası benim anavatanım.

En sevdiğim mevsim ilkbahardır. İlkbahar, ee, doğanın uyanışını simgelediği için, ee, diğer mevsimlere göre bende ayrı bir yerdedir.

Bu, hangi arkadaşım olduğuna göre değişir. Bazen dinlenmekten hoşlanan bir arkadaşım varsa film seyretmeyi tercih ederim. Gezmekten hoşlanan bir arkadaşım varsa onunla gezmeyi tercih ederim. Çok çeşitli şeylerden keyif alabiliyorum.